Yayave yapou Brasilpe jokope guonoireta pandepo ara oyoaviko opa oyoavi jae jaereta jei supe cclima coper kua oipota jei ara amoveces tropical amovece seco o arido jare ara avece <hesitation> mbaeti jakuvo jare mbaetivi iroi jare ara continental jare ara polar kua oipota jei que iroi yave iroiyeyevi jokope javoi jakuvo yave jakuvo misi <hesitation> ivi ñaki erei <hesitation> jakuvoyave opa mbae omotini jaema iroi yave iroiyeyevi jaema opa oyoavi kua teta <hesitation> ara guinoi